Nrida kiti yo, nguixhi ngua kida nravii koo, iin di nanuta taxtuno la canguallo, la kanguallo nguixi va'á yó xhikonrivina dingua iin iin ñayingui, kuanixi ndó hóoo kadaxhi ón kadaxhi hí inka kiti xa'á, nguingua kidako la iná ko ngui iin yan yevii kayoxi kanguixhí, kua inxhi xaniñaxe intekuno danguano xhitoninguo nan, yudun kú nació kú, yuku la iná inka inka kuxhi hé la burro no kon la burro kandekenó, ndé yukú inka kotono kekueno nduku que kueno hé ninó ke kueno nruxhinó, ixhí kuano ixhi nguan há tixhi, kuano kuano xakandeke tanó ngueni, ngueni ndavii la burro, dengueno xa xo xukuxa yo'ó nguchonguayo inteligente, ndangui, ndangui kiti kó uu oni kiti xó denano ku lacanguayó, inka kuxhii la iná ko taxtono taxno nombre xa xa nani conchita inka xa nani perlita, kanano perlita jan nguate kakuno nguase donde tuno xuku nguexhi va'a inteligente in iin la burro kó nguaxhi va'a xhidó nangui xaka ken ndukó kenxhi de nguaxaxhi nu ngueno naxachi nangui.